Yes, chicken can recognize their ownlor. Chicken can recognize their ownlor in a sense that, dey people dah taking care of them or dey people dah raising ley chicken, ley chicken know them, it can show them some love because in ley morning they can feed them with rice, with corn and some people can even like gb knot, send it ehn you know feed ley chicken and once you are feeding them, depending when you feeding them what language you using or what sign you using. If you decide to use yor fingers to knack it like this <noise> dey will know. So anytime you come around, by ley time you make dah sound, those chicken will come to yor call. Some people will be there, <noise> dey will call the chicken like dat, those chicken will come to ley ownlor. They coming because whenever they hear dah sound, they know. Besides it being chicken, human being, anyone who can provide food for you This stomach dah god gave us, dah our ownlor trouble, because when nothing in ley stomach, you can look very bad. Even if you big person with high respect, you will bring yor respect down dah day by going to ask for something to eat, you will either go you credit, so ley chicken showing dah love or concern or care to ley ownlor dem because ley people feeding them, dah ley main reason.